Sigirlar va echkilar egasini taniy oladi deb o'ylayman <hesitation> undan tashqari ular egalariga mehr muhabbat ko'rsatishi ham mumkin. Masalan o'zlari tanigan va o'zlariga yaqin olgan egalariga yani odamlarga ularga yaqinlashish orqali mehr ko'rsatishi mumkin.